باش تعمل صحن سلاطة غلة هكا مزيانة ، مثلا نقول عندك شوية فراولة شوية موز ،تأخذهم تقصهم بالقدا تغسلهم بالطبيعة من قبل، تغسلهم وتحطهم بالقدا باردين باردين ، تحطهم ماء الزهر ، وبلا شوية هكا سكر ،شوية سكر فانيلا ، وكان عندك شوية زهر والا عطرجية تحطهم وتخلطهم هكذا بالقدا وتأكل بالصحة والشفا.